أحبأبدأ يومي بفنجان قهوة يعني, <hesitation> مع شوي هدوووء وبسكوووت تمام؟ بعدين, أبدأ أرتب أفكاري, أخطط ليومي, إذا قدرت يعطي أطلع أمشي نص ساعة الصبح, بحس وقتها إن نفسيتي صارت تمام طول اليوم